Pomdeter a hottanmo tan ndaaraa ɗo pawaa; nden kaa kuɓɓaa yiite ngee uraa. Ko naayii banngal pomdeteer kaa, noon nii woni no anndirmi gollirtee e urgol muuɗun. <hesitation> Ayyo <laughs> Ɗun nii hakkillan waddi jooni jooni ka.